Enañ emi odude ọdiọñọ ndinyene nsie. Ndinyene nsie imen e ika, e ka akadia udia, idia udia ima, se ndinyene nsie atiñde ma e edo ke enye ọnyuñ anam <noise> ọnyuñ esim <noise> ini mmoñ ọnuiñ ọdọñde enañ ndinyene nsie ọdiọñọ ke mmoñ ọdọñ e, <noise> ana emen mmo aka itie emi idin odude, mmo aka ekenwoñ mmoñ oro, mmo inwoñ mmoñ oro ima enye afiak odok edi, isim ke ini eyi adade ọkpọsọñ, enye atiñ iko ono mmo, kpukpru mmo ọnyuñ akiba itie kied eduọk odudu kaña, enye nko ọnyuñ ọduọk odudu, enañ mekpenyene eyin enañ kied edi ayara enyene uman kied, mmo owu iba ekeme inam ufọk mmo awak ọnyuñ ọtọd onyuñ awak, mmo owu iba ididu emam kied, kied, kied, kied, kied tutu ufọk ọyohọ siak ke edem nkañ nnyin emi akenam enan imanke iba, aman kied kied ko otu ke, ntak oro anam ofo enyene ufọk enañ emi okponde, enañ idu k'itie emi enye adiade udia, oku nti udia, idem nsie idijie nte,. enañ idu k'itie emi kpukpru mkpo etiede nsari nsari, nyani nyani, enye imikemeke iyie idem, anam mkpo k'itie emi ndisi <noise> ikọñ, idu k'itie emi udia edide ndisi ndisi, amumde e inua, edide idia ima enye ọñwǝñ mmoñ, idem mmo idinyuñ iyie, esid ininyuñ inem mbin emi enyenede e. Enañ edimkpo emi edide ana ofo esimen mmo ọwọrọ, mmo esiwọrọ esaña k'itie emi edide mmo idia udia ima akpatre, unyuñ umen mmo. Uka, mmo inyuñ idia mme mkpo oro ima, mmo afiak onyoñ edi. <noise> Mekeme itietie etie, ayak mmo esin k'itie emi isọñ anade atanade okpon, mmo idinyuñ idia ima enañ idia ima, ana onyoñ edi, ebid enyem edimenmen ebi ekeyin uyak ebid udọhọ yak ebid <noise> aka akadia nte enañ esidiade ikura emo itiñ iko ino ebid, ebid imikipke usem mto nte enañ ekipde, ebid edi mkpo emi edide umen uku afo ekeyeyiri ọ afo atatad e enye ansaña, ebid imidiọñọke ndinyene nsie, iyekip usem afiak ọdiọñọ ndinyene nsie akan ebid, ebid ọnyuñ ọdiọñọ fin kini oro ofo edide ebine e, enye ọnyuñ ọbọñ, unyun unono e udia oro, idia ima ọnyuñ akiba ikeme itie ke ntak ndijie idem udia afo adade ọsọk ebid, nti udia afo onode ebid mfo, anam ebid oro aman iba, anam ebid oro aman ita itune k'udud ebid, otu ke udia ndimum e inua, anam e enye ekeme aman.